Wen xuq taq utz laj k'aslimaal xkuj k'ob'iik qatz xkuj k'ob'ik b'eer aleey b'ub'al tiq b'an xkuj yab'rik ek'taq qaqchee b'usb'al naad melo ujkonteent uj k'o chajjay béer re aleey ki'q ka'jpoon nk'ej ajk'lob' k'e tz'nik njeel xtiq b'an kum utz qk'aslimaal xuq niritaq ri k'aas xu qautz ri k'aas yiiy ya xtok puq no'j chemo xttojtjik qmaal mu naad neri' taq qchooch wa'chi' ki'qja' jun jaay o mit qasaj neri' kq'iiqri qtika'amaan keek qk'u'x keek ktzaj qka'yb'al amaan chemo qaqchek'chi' la ri b'eer aley konteent xkuj k'ob'ik chjaay naad no'j taq ri utz qk'aslimaal k'olik qpamiil chjaay i k'olik qtika' utz laj tika' k'olik wooy a melo woniit, wonit y k'ok'riq jow puq k'u'x, puqk'u'x o puq jlom y ya keek qiij kok oracioon kuj cha'qe che ya xtb'an re le le le <hesitation> chab'lnem cha' jank'or ri cha'b'lneem ya taq kok aqab' xkuj k'oob'pri rno'j riq jow xuke ri qe no'j qjoew porke njel riq jow, njel rya'maj riq jow. Xkuj waljik riq jow kya'wil riq k'aslimaal xkuj wi'k ri woy chinaq mit ya'wuul riq riq jow mi ne t'eek q'iij mi kuj kosiik no'j chinaq mit ya'wuul riq k'aslimaal riq jow noj xkuj ponneri'chjaay miy neri'xtyek tjuul qwi' mit meq'uul qwi' pchaak kuk'qxq'ajlob' no'j ya xkujpon chajaay ya mit kanjik reri' ya miy kul yolwik ya mine kuj b'noy kab'lajuuj miyne xti'yo'qelul qe'ya'chqe miyne kujilnik miyne tiqyo'k jun b'iix k'olik re la'pri q'axb'al tziij miyne'tiqyo'jun b'iix miyne'kuj yolwiik peor ajwi'k'o q'axb'al tziij mitiq chamb'ejpoon jun qxq'alob' miyne tiqchamb'ej poom ri b'eciin quetaal chemo mi t'eek iq'iij mit qchab'ej poom papá, mitiq chamb'ej poom máma' mu miiy tiq chamb'ejpoom jun qchaq' qtziik muq nob' ketal om chemo mu k'oneri' kepli laa yab'wnaq jun ixoq chomo ketaal ri q'xom mu miy tk'osb'ik no'j miiy neri' yamitiq taa miiy a mele qeen ween k'ri'chi' miiy kujku'ktik ri jun k'u'kteem nim ri chi' taq qtaa mit mit mit k'osb'ik ri ajk'aal o qal ok'och jun qichilaal kchuknik nim ptaq laj tinmit no'j xkinopnik peor wuwe ya xtulik k e 'osb'een rech qjow. Eee <hesitation> noche ween kujcha che i ya xtulik re ri' xtcha'nuul chrela chik no'j qal xkinopnik waa aa ya jun ku'kteem xtulik xkuj yolwiik o mi ne tuliik om no'j ketaal chemo ri k'aslimaal pues rii wun k'aslimaal ketal ketaal ri chaak xuq ween ri chaak rii mi kuj yolwik keri'mi t'eek q'iij mi tok aq'ab' no'j kix joo wre' koj wooq tjinchne kuj wi'k tjinche qyool che ri xtiqb'an che ri xtb'nuul chemo ri mxb'an che ri mxb'an jnik'taq ri poq mxch'ak ri nima tinmit no'j rii wree che qe'xtib'iij iwa' no'j rii chqe mitqb'ijok chik no'j chib'na'wu i ke wee i ke ri' mitqb'anla' sicha'la ri kup kteem taq utz qk'aslimaal taq naa chee xtiq b'suj re la ku'kteem xuq k'olik puq k'aslimaal